<noise> he ʻohana ka poʻe aotearoa no mākou ka poʻe hawaiʻi <noise> a he <noise> moʻokiʻina moʻomeheu kēia <noise> ka <hesitation> ke komo ʻana ma mua ke komo wale ʻana i ko kekahi hale <noise> i ko kekahi <noise> ʻaha i ko kekahi wahi e hui ai ka poʻe <noise> pono e noi komo <noise> e noi komo i nā manawa a pau, ʻaʻole e komo e like me kou makemake <noise> a pono e ʻae ʻia <noise>